I moa fa ady zay. Laha samy mana ny paik'ady i ka gn drôny gn' ahafahany manantanteraky gny paik'adiny mba handreseny. Tsy misy ola zay laha agnamiko avao.